﻿Ekiro eki nsobola kusemererwa nkatandika kulungi nikwe kwiimuka nyenkya kara abantu bange abu ndiire nabo munju tukaramukyangana buryomu akasanga ariire kurungi taine buzibu, tarwiire takozireki, eki ekiro nimba nkitandikire.